Chilí ta ixa ti'ijan ta nratónti nre noti ta nratonti, chili chin tiijan chin ho o on. tó kuii, chin chi kuku.